Miidiya kam walli, walli miilo e haajeeji leñol. Gam koo moye waaway raara wonde huunde to yiinde waɗana ɗum hokka caawara mum to ɗo. Miidiya walli so sey ɗo wamii gamol.